प्रिंटर के प्रकरिया असे आम तोर पर जाधा जटिल नहीं है। प्रिंटर प्रकरिया में एगो परामपरिक इंकजेट प्रिंटर के तरह काम कर रही थे। प्रिंटर के प्रकरिया में आपका स्वागत है।